जख तक सोशल मीडिये बात चि, मैं सोशल मीडिया खालि मनोरंजनो ते नि द्योखदूं। यानी आप यो समझ ल्यवा कि मैं फेसबुक अर इंस्टाग्राम त भौत कम द्योखदूं। मैं एक्स पर भौत ज्यादा रौंदू. किले कि एक्स मां मैन भौत ज्यादा न्यूज चैनल छिन फॉलो कर्यां। भौत ज्यादा ज्ञानवर्धन जानकारी वला चैनल छिन फॉलो कर्यां। त तूंते द्योखदूं छूं मैं और कथ्या दो द्योखदू, लगभग पाच छह बार मैं सोशल मीडिया ते द्योखदू छूं। अर ते पर पांच से दस मिनट बितौंदू छूं एक बार मां।